Mmáwó ñdiá úlóasú ñña dákká ñká uruá ilúng ájid, mbén ákpúló ami ñsiñ ké ekpád sádé mmo nkédep úloásii núng ñtem ñdia náñga anúng anémé ñyien, Nna kédép úloásii, ñdép isi ntuen idelé ichala, isi ade áseném né úloásii ñdép awo sádé ñse mma ke úloásii ñnā dép ndép ichálá iják sé nlism ñkámá ntém. Mma ñyong ligwo nna na ikáng mmo nkáma ifia sádé ndé atoinwáng ñkọ́k eliók ámi Nkámáke mkpó mbón mbákárá eséké ekámá etem ñkpo mmehie mfód ichip ñyie ñkpó ekoodo nkwer esésió ké ajoo nte àtọinwáng, ñtábá mmong ñsiñ ké esio mben, úloásii adé ñlọñg ñña tém mmòhó tétem ñlúkọ̄ sádé mkpe tétem ñlúkọ̄ iném adé àlàgwo, Sisi Ino ñyién ñkpo kidém ádè alague ñña tém ányé áfud ámi ñtim ñfuén mmotum mu-ùlúñg nnámá nkpọ ukọk ñkpo sáádé nte ámi ñdé agwo annáng ñtim anye ntim né akpakpa agboho nkwad nsono ñlong awo, awo adé iwo ibóbómó ibóhó Ñkwád ánye ñlọng, ñná ké kọ etòk ñkóng àfélé, ké ñfọk esa ámì sá dé ùkeéd nkpọ adé ñtọtọ ké m̃fọk esá ñjiok nlóng. Ám̃mó ñlọng alán èkoodé ksi àlán, àlan àgwó ke jóp ñkọmọ alàn mmánsáng mmòhó nam ñkpọ éséké enám né asisió ufik adé m̃mọ idém ñañga ékpétém ndidĩa iló ilúng, ùloásü ilúng ñña àtém m̃bén isi àlán ñlóng ánye abiele, ámi ntémé ñliok ññá tábá ñlóng ke ùsân ñdéd ánye sùkó nná ké jié idem̃ m̃má jie ìdém mmá, anu ññitie, monawó ñdiá úloasii àdé na àném ki idém m̃mó kédèp mbóló ñdébédép mbòló àdé nkpéke mtolo ode ke esa amì mmósé nyié mbóló nna kpéké ñnim̃ nánáke mbóló isi nánáké nkámá ñtié ndià ùloasii adé, mmadia, nsinwongo mmong efọk, nwóngọ mmõng àlóngéké ké ékpèmé, ñtábá mmong ké inyómg iluñg ajid immẽ nyir ínyáng sádé ètté ami àkésé ánwọng mmọng inyáng, m̃mõng ilim ikisi inwongo mmõng efọk, akese áwó ké mmóng efok ase idúdúk emọ ùfoányiñ, ñña ké tábá mmõng adẽ liòk ade nyie asanga-sanga kù-ùfọk àmé nkpo adẽ ekoód anyé itià-abang. Nté ágwo áñnáng idéhé àkpór kèdé, ìdéhé ñkpọ ùsin mmòng ne ñkpọ àlenge àdé ányém ase alénge ìkpọng. Ñtábã ñliok ññadĩa ùloási àdé mmá añye ajùkú abén m̃mọng adé ñwọng, mma ñwọng m̃má nna kwọk itie ndia ñkpọdé idéhé ùkéed ñkpo asé ñkoód ntoàjén m̃m̃o énàm éno, nták asèké nàm afúd ñkpo àmi ákènè isua èmànà àmi nsè m̃mó nà àsip ànéngé. Ìdéhé ùkeéd ñkpọ ekeme ikoód atokajen ilóng ana nùng àsúk ánàm ñkpọ ñkwọk itièdé, ññá kèdùok ñwón àlùlú <hesitation> kè efok ùféféni-ini. Ñduòk alulú adé ñña dáyá etók-etók, ámá ùféfeni-ini àléké ñdá m̃má lékéndá ñña dakka núng m̃mó né nká iñwáng m̃bùbi.